Akutu nanduu unuñemn enduu tu'ú, kudu iñenguu tuu, nunku tankee atunga miña kajime'e alimento me'e ondio'o ditá, ondio'o nuni na'a me'i kakaiva'a inka nuni kutu ndió en jandio atunjan kuten kutuxa'a do cuenta yuku'u oduano ya'ano cuenta yukutá, nonadié nijinirá ikan ngué ten nguduu nduá chi meji comida, amera noni iin ndumejiá ayee nan ini kutú kuu na'a ini kuta kanjime comida ndame'e ihá.